انا بصراحة نفضل اني نكتب <hesitation> ميساج خير ملي نتكلم في التليفون، ما نبداش مرتاحة كي نبدأ تكلم في التليفون ما نحبش روحي مرتاحة فيساع يهرب عليا الكلام <hesitation> ما نعرفش حتى شنو نتحدث، أما كي نكتب ميساج نبدا <hesitation> شي نبدا عاملة جو هاكا ونبدا <hesitation> يبقى عندي ما نكتب نفكر مليح قبل ما نكتب <hesitation> نجم نتكلم في الحاجات لي نحشم باش نقولهم في التليفون الكل.